أفظل الأطعمة المالحة بشكل وايد أكثر لأن الأطعمة المالحة تعطين طاقة. ما أفضل السكر بشكل خاص ما أفظل الأطعمة المسكرة بشكل خاص. أشوف أني الأطعمة المالحة أفضل إلي من الأطعمة الحلوة هذا رائي ما يصير أفكر في الحلو أكثر من المالح.